يعني والله هو الفن مهم لأنه يعني يعبر عن المشاعر والأفكارممكن يكون صعب إن إحنا نعبر عنها بالكلام، الفن بيساعد إنه إحنا نعبر عنها كمان إنه في تحسين المجتمع يعني عن طريق الفن إن إحنا ننشر وعي وتثقيف لما نشوف أعمال فنية لوحة ،عروض مسرحية، موسيقى بتأثر فينا مشاعر وأفكار ممكن تغير وجهة نظرنا.